Gny raha mampiavaky gny, ino izy izy, gny boloko na gny perroquet manoka da izy mahay mangalatahaky gny resaky ataon'olo aloha zany. Zay gny raha hainy voalohany mampiavaky anazy. Izy koa, misy aloha gny boloko mainty be avao, fa misy koa izy karazany hafa, en couleur zay.